एबे खा कामक मारसे एबे हमरा बेहनही बेहनही उठके कजए पर्साअइनत । एस्ने खा कामक मार भेले जौ । अ बेहनही बेहनही किछो किछो खाए पर्ले जउ मुइ खानक नाउन मा त मुइ सुरुमा स्यउका नै कहबाही । कतौकी स्यउवा त एबे घरवमा धर्ले हखबाहु जौत काट ओटके खैले बनइ नाही उत बजारआवसे यानके पहिनही धाराले हसहु । ओकरके निझे उझे हैने पर्साइ किछो बनवे ओनावे हैने पर्साइ सोझे रोझे काटके खैले बनइ । हसे ओकर पाछा जसनेकी क्यारा पाकल भेले जौ उ निका उकाके खैले बनइ नाही । ओकर पाछ एबे हमरा एबे कस्नुक घरवमा वाही चौरावक पिठवक रोटी सबह बनोले हसहुन उ पकाके बेहना खैले फेरी बनइ नाही । उ बनवोके हैने जबणा टाईम लगसाइ नाही । उ खैले फेरी हमार सरिरवमा भिटमिन फेरी हतइ नाही हमार । हसे काम करे फेरी मजासे सकबाहु नाही । ओकर पाछा चाना सबह हसइन । चाना भिजाके काछे काछे चाना खैले जौत ओकरके निझे फेरी हैने पर्साइ नाही । उ चनवा खेबहु जौत हमार सरिरवमा तगत फेरी एतइ भिटामिन फेरी एतइ हमरा बारीयार फेरी हखबाहु । काम करे मजासे फेरी सकबाहु नाही । अ बेहना बेहना एसने एसने खैले डौल हसइ नाही ।